मए घर किनन चाहत हओं । काहेकि घर अपनो होत हए । घर मालिकको किचकिच ना सुनन पडत हए । और जब मन लागो तोड्लेओ या फिर बेचलेओ । तभि मए घर किनन चाहत हओं ।